אלמְהַארַה לִי כּנתְמנַא תְכוּן ענדִי הִיֵא כּנְעְזְף עלא אלבִּיַאנו, כּנְשוּף נַאס כִּילְעְבּו עלֵיה כּנְחס בּשי סִחְר פְהַאדַאק צוַּוט תיהְז לַעְלַאם אַח׳ַר, כִּיעְ׳גְ׳בּנִי כּיפאש נַעְ׳מַה כּתְעַבֶּר עלא אלמְשַאעֶר בּלַא כְּלַאם וּכּנתְמנַא נְקְּדֶר נְעַבֶּר עלא דַאק שי לִי פקַּלְבִּי בּמוסִיקַּא, בּזַאפ דִיַאל למְרַאת כּנְכוּן חזִין ולא פַרְחַאן כּנְגוּל פבּאלִי לוּ ענדִי האד בּמְהַארַה נְקְּד נְפַרְע לִי חַאס בִּיה בּטְרִיקַּה זוִינַה וּרַאקִיַה.